Ho dimiyan wa we he a fɛn bin wa yibɛ seniya wɛ tomu bɛ'a benɛ a sin wa baba a wa seniwɛ yirawe a bɛ ba nicoza tuwa nɛ mi duwe-duwe a ba zun oro nicoza wa dɛmɛ mi a ha'iri a wa li miba na um bɛ wabe tawɛ a wa dɛmɛ ba'a ba habeza nɛ a miyan na ma ba nuna a huru a do basi ho a ninɛ wa tawɛ awa dɛmɛ ba ma tete a ho yoroso besin mɛna ho a dira a wa dɛmɛ ba a wa webe han ba a wa seni ba yirawe a ba nuna <hesitation> ponu bɛ buwe ba